گاڈن ہنٛز تقریباً پانٛژترٕہ ساس، پانٛژھ ہتھ, بیان شدٕ انواع چِھ، مگر انواعک اصل تعداد چِھ ممکنہ طورس پیٹھ واریاہ زیادٕ۔